चीन के आऊ भारत के संस्कृति म बहुत अंतर हाथे जैसे चीन म रिवाज है। के कोनो जानवर मन ला ओमन मार के खा जाते आऊ भारत के संस्कृति हे की पशु पक्षी ल भी पूजते। साथ ही यहां के है की दाल चावल म पेट भरते आऊ चीन म चाउमिन नूडल्स से पेट भरल।